لو جدرت أغير شي واحد في الماظي أكيد بغير قراري بعدم إكمال دراستي، ليش؟ عشان هذا القرار أثر على حياتي بشكل كبير وأتمنى لو كنت إتخذت قرار مختلف، بس يلا الحمدلله دايمًا الله ما يختار لنا إلا الشي <hesitation> الزين.